Ia, izy koa tôjo raha karà ze zen̈y za, raha volan̈iko amin-drô mpandeha an̈aty aviòn àby io: Atsika tsy mila taitaitry e. Atsika mila kalma tsara fa miezaka zen̈y zahay man̈ano lainy vitanay amin'ny handihan̈antsika beka atsika avy ziska amy tany omboantsika an̈y.